Ae doka hukki dama ɓe naftira be dabbaji ha tefuki magani koh goduko magani kafin ɓe fuɗɗa hukkuki himɓe koh bo waɗugo bincike nyau fere. Arannii doka hokki dama on fuɗɗera be tabbaji kafin himɓe.